أنا نحب نحتفل بعيد ميلادي بطريقة بسيطة ومريحة يعني مع العائلة والأصحاب نعمل حاجة صغيرة زي عزومة أو جلسة في البيت، ممكن نعمل شوية موسيقى <hesitation> وأكيد أكل لذيذ وأفضل أن يكون الجو مريح، نضحك مع بعض ونتذكر الذكريات المهم بالنسبة لي إنه تكون الأجواء مليانة حب وضحك بدل من كل الأشياء المعقدة.